﻿Ñaneakañi yave mopeti yande amigogui, jare mopeti fecha importanteva jaeko, ikumpleaño yava, iara oiyave, jare se, seakañi yave <hesitation> aeniitako, no importa sea karu yave, erei aeniita jaevaera supe, <hesitation> ambo felicita vaera, jare jaevaeravi supe de que iñorovaera se, aeniia jekopegua ma temprano, komo se amigo, erei siempre, se amboyeroviat opaño mbaepe, kiza amboinvitata keti ambongaru opaete jokua